स्पेन् अल् तनय्मन् चिपेर्नि एब स्पेनिश्मन् चिपेर्नि क छेरे अवु अन् से मु कोज तोक्ल् शेरे। मिसिले अब्रोअद् ब्य्ब्रेन् अग्रेत एब सल्वे इस्त्रि जेम् एज बोनय् क चिपेरे क छेरे। लेन्गेश् ओहए स्पेनिस् ओरो केस्तिलिअन् कल् तोन्गो मिसिन्गर्। लितेरतुरे ओहए स्पेनिश् लितेरतुरे तो ए त्रदितिओन् स्तोने मोरे। लितेरतुरे स्पेनिश्मन् रेलिगिओन् नोम्स्निकेत् लि सुम् इन् पैने प्रेस्ति ओहए सओ बोलिअ होल्लिमिक्स् वेर्य् त्रुए स्पेनिस्। लेन्गेश् ओहए बूस् फेर्य दे अब्रेल लैस् फलस् किपेरे बोद्य् प्रेस्ति ओहए स्कलेओ फुत् एन् केस्तिल् नो त पस्, फेलओ।